باش تزيد قوتك لازم تركز أكتر شي على تمارين المقاومة، اه زي رفع الأثقال وحتى عندك تمارين الضغط وسكوات، تمارين الضهر، اه من غير الرياضة لازم تنظم اه مكلتك وتركز عالبروتينات النوم بقدر كافية.